Nalo birthday, inau halo alagu ana birthday, atugu ana birthday atugu na idai nasa are aguna idai atugu taulo ta kaikaisia podo na ala kiki adi birthday nalo takuwa ka aloidia nalo kaina idai ibao tuisala ela patalo kai ono ono, ono ono kai alo. Takae alo, idea ibao tailai kai alo patalo kai maki, maki mata matalo kai lado kaua tape lo ela na dayy ela tapelo podo ela inau patalo magu alo rausudia gito. Nalo idai ibao tialai uamano kai alo, sakai atokaia sabai aloa, ia tutuala iai kalo alowai, umano eisa matumatala pe kai io waina aloa idea ibao tialai ka uwaka ka ak, kai alo taka alo, alo, tape lama tasaea nalo atugu aka alagu ana cake tuaguai ka bakeim dia kaisi inau baking ela nalo kai pekosomaia, kai alo nalo adi birthday cake ela kai alodia tuaguai, tuaguai ka alodia kai birthday cake kai bakimdia alodia tapolama. Cake ela kaina one or two days tape tuisala, elae kai aloa kai aloa aniani takae atoka, aniani kai redi, kai redi saikaini alo kai alo, lago <noise> kai redidia, ela na atoka lago taka alo, ela kai atae iai pampa alouai, iai mampa alouai waini saikaini aniani kai rerina, kai aloina, itoi panpa lo asaeai ela pampa ioua. Tampa aloa lago amani present panpa kaisi. Na tabi atugu wakala gona iola di present panpa kaisi. Tan pa ari kakaisi lago panpa muni panipa, paidia panpa a muni iasaman. lago aniani ana taim aniani panpa lao, nalo, inau nalo birthday nalo anua wagana anua palopalo kaka okudiama nalo kaina atugu mapola eisa saunua aka, aka saunu abininai nalo anua wagaina anua goreakala kaka kakaisidia nalo sunu aka saunua abininai pa kaisidia. Elae tamanipa lao panpa lo tu barala dipa awani lago elipa gore tadipa gore, gore, gore, gore lago dipa ani taulo, tadipa ani taulo lago elae Elana birthday cake panipai ais pampa kosia, tamanipa kosia ela na birthday cake, tanpa ari kosia elaia, present panpa aritetere, present panpa ari tetere panipa, panipa terea sena birthday, panipa ari tetere lago paripa tusamani, tampa tu, tu, tu tape lo, kakanai nalo tampa lao ela telo rai, rai lao pampa lewma. Tape rai lago pampa lau lau saima emani aga kakanai, ela rumai ela mampa tusamani, tusamani, tusamani, seha tapeuwa pe bobolau ela, ela pe bobolau ela, nalo amani birthday nalo koa aikala nalo, nalo ia drink pae pampa drink koa aikala koa aikala amani ini birthday ai. Amani ini birthday ai ela aniani asa waini ia, ia drink soro, koa elai paka kokoa amani birthday ai, nimani amani birthday ia ela umado, ela dede awa nalo birthday mampa alo elomalai ena ena ito na tue tamanima aloa, tu namini domalai nimani birthday aikala, birthday mampaka <hesitation> celebratetimdia. Birthday kasi io amana io maua, birthday elae anua. Io auna tupa apaiaeu, birthday taupe celebratetimua ela auna tupa apaiaeu. alolai domalaea birthday nalo mampaka alo. Birthday elae mani koputudia, birthday ela domalai paka alo mimani elae pa tu palopalo sauasa, ini dei elae, ela auna tu isiu la asa pa kadaiala. Ena birthday ela mani aikadia, domala amana tu elae birthday taupe celebratetimua ela auna tu mu pe tuisa a komala la pe banima nimani elae birthday pampaka celebratetimua ikala. Idaloai ena dei somai domalai ka celebratetimua is amani, dei paeai nalo aniani kiki pan lo kaisi a, amaloanasa but ena dei ela pelama aikala, pelama aikala soma lago, panpa aika padoria kasi. Nalo dipauwa ela anua dede awa adina tuai elai tioni pauna di koputaina, na idai birthday tadito aloaedia dedeawa adina tuai, ela tioni pauna di koputaina a golden pleta di irua ma waidia inau Ena tionie pauna tamupa iruinau ma elae kalama io waina kai audorio. Inau elana tioni na tioni na atorola pauna di koputaina di iruina ioai, alai domalai nimani ena birthday elae celebratetim-na ela mani soma. Panipaka, <hesitation> panipaka cecelebratetim tauna dedeawa tamanito aloa ela magu kadekiamagito nalo panipa alodia domalai ela aikala, moni mara marau domalai pampaka alo a ena birthday elain, elaeman sun i <lukim upla nau ia>